Yë bi'i tsu'uktë a'ax yë kyay iukë je'e ujt's a'ay je'e a'ax jyat'sëm jyakëbyë nëkx a'ax kyut'sëmëy ma je'e bi'i jyut a'ax yadyunën ji'ib a'ax yaj mamyuk.